Ɲyiiw- nyiiwo, giiwaaji e kawta family ngam ɗum wallita-ɗi, arannde ngam ɗi keɓa ɗi mballita tokosoy maaji, ɗiɗaɓum ngam ɗi keɓa ɗi kawrita, ɗi cemmbiɗa, ɗi kaɓa, ɗi tuuɓa koo kuma ɗi piya dabbaaji ngiɗɗi cuucoo-ɗi.